Tah olõ-õi midägi ette kujotaq. Sääne tarõ vai ruum, koh olõ-õi Maa manoqtõmbamisväke, no tuu um jo tuusama kosmosõjaam. Kosmosõjaamah umgi jo niimuudu. Sis sa piät sääl hõl'oma. Ku sääl kunstlikku gravitatsiuuni just ei olõq, sis hõl'ot sääl, lindat ringi imeligult.